<noise> kalo peran tradisi dalam <hesitation> kehidupan ya saat ini, kalo di papua tu tong pu tradisi banyak, budaya, cuma sa ambil dari sa pu suku, suku sentani e, itu ada berapa tradisi dari tong punya itu semacam filosofi pegangan untuk biasa kita- tong pu orang-orang tua pas anak-anak merantau biasa dong kasih filosofi-filosofi. Contohnya macam filosofi <hesitation> kayak filosofi ada berapa filosofi cuma yang dua ini pakai sa punya bahasa- bahasa sentani tapi satu ini mungkin pake bahasa indonesia saja sa jelaskan. Yang satu pertama itu filosofinya artinya ketika ko berlayar jang ko lupa daratan itu artinya macam sa su di jawa sini- sa su di jawa sini itu sa merantau kuliah di sini cari ilmu sa tidak boleh pake ilmu itu hidup sendiri. Sa bawa pulang ke sa pu kampung pake bangun sa pu kampung begitu. Itu. kalau yang kedua ini dalam bahasa sentani namanya rikaehakoi. Rikaehakoi itu- itu semacam tong dimana itu tong dituntut untuk tong harus gotong royong harus punya solidaritas dalam kemasyarakatan. Jadi tidak boleh hidup sendiri-sendiri karena memang di sana juga orang papua hidupnya berkelompok tidak- tidak ada istilah individu itu memang tidak boleh. tantangan begitu di orang papua tong pu hidup ini. Itu kalau rikaehikoy, artinya tong harus gotong royong dengan solidaritas dalam masyarakat ini. Kalau yang kedua ada holeinare, holenare ini semacam tanggung jawab dengan- tanggung jawab dengan integritas atau loyalitas begitu. Jadi artinya ketika tong hidup itu harus ada tanggung jawab. Tong harus bisa bertanggungjawab. Apalagi untuk laki-laki ni harus punya rasa tanggung jawab, terus harus loyal, loyalitas, tidak boleh- tidak boleh <hesitation> tidak boleh rusak orang- orang lain dong pu kepercayaan tu tong tra boleh rusak tong harus loyal. Terus dengan integritas juga. Pokoknya itu- itu sudah filosofi dalam tong punya suku yang memang sampai saat ini tong masih pegang. Sampai dalam perkembangan teknologi memang tong tetap pegang karena ya kembali seperti itu kita masyarakat ini sosial masyarakat, manusia ini hidup sosial bukan individu.